Munyal be tiidal kanjum on hokkata goddo nasaraaku. Andugo ko wada be sumulmula boddum masin ngam watan goddo mofta ko nafata mo nder wakkati sedda.